Okei kaina gaina, bau'auna. E'u bau'auna a'ana egana e'u femlina, e'u frensda, e'u ro'ekapeada kaudada kerereda vaida avavai kaina'una gegaina uko'unai, ra'unai gemiava vaida a'anana. E'u famlinai a'ana vaida eda kainagaina a'ana da nonoa a'a nonoada gavadada a'anana aisa'aki gaigai. E'u fens da, kainagaida nonoadada geveni'u a'ana aisa'aki gaigai. E'u ro'ekapea da kainagai nonoada geveni'u a'ana aisa'aku gai. Okei e'u emli na a'ana e'u sista na, amuri'una aida aidana. Iana ima nana karakoi ea nana kaimurinanai inokai uramena ko kaumaida iboudadai a'ana, seven. Inoku a'a nana kaiaro'una gavanana kaina'una egaine ro'ava, gavada nonoa dada eva raro ro'ava, maurina nonoanana gere'anana eva isa'u ro'ava. Evaoni'u ro'ava ae'adi oga okerereva, kerere gavaka oabiava ko a'ana da oni emu plen, ura. Ovia bagana eurava gaga'ana voisana be nonoana voabia. Ana ounanai ukomuna da ema nu'unu'u, da oma diare, da oma aogaga'a. Nonoanana voabikaina ukomunai vemia ro'a vanai vanai. Ro'eda kudada a'anana isa'i e'u amuri'uda, a'adina aidaa'ida dada. Kainagai nonoada buka nonoana maorana gevararoa gevaono'u ro'ava i'ina a'ana buka nonoana ovia bagana a'ana ona auamuna a'ana ounanai ae'adi gere'ana gaga'ananai ogogova ko mas voisa'aku a'ana ona a'ana eragae aini'ova, euravaneni'ova da eurava gaga'a vepuru abamunai. Ea inokai e'u prenda a'adada ai gesia ro'ava o a'ana da emu kerere, ona krerena ka da ovavaia. Ona iura veniova ae'adi kererena ovavaia da ovavaia, gaga'ana ema abamuna, da emai abamuna a'anana iragae aini'ova vanaivnai. Vanai vanai viragae aini'o kaimurimda a'ana iabikainava i'onauri'ova. Da omara omasia iva gaga'ova gaga'ova ona a'ana iva nonoa ro'ava ounanai omiava. Kainagai iboudadai a'ana ra'una gemia ro'ava. Eda miado miado miado inoku a'a maurina a'ana auravenava va'abia, so da aogaga'a ro'ava viverea ema gega'auva a'ana akono ro'a akaina ro'ava inokai aokono ro'ava no. Agoda rua o a'adina inokai aouraro ro'ava, ikarubou ivainai ro'ava ko da avaonoda ro'ava o uida a'aena kererena a'aenanai emaiva ko kererena ve'o. Badina amuri'una esia ae'adi kererena gema vavaia ko da vovaonida oido oido makada iduda da vosiau, voruia vokono inoku. Siboda ed mia inokai eda ra o naida ikere reva a'adina a'adina naida ikerereva ana ounanai ea kerereda kaudada da vovaonda oido oido, makada iduda vosiau vosia o ona okerereva, nana ameoro va. Ve'o meorina sibona vemai iada vegavarida badina iada kerere vaisa ona meoro. Amuri'una a'a kapea a'anana agoda iboudadai uko'unai emia ro'ava. Da vavairearea ena maorada. Aida'una ero ena maorada ero a'ana da vavairearea ra'unai, uko'unai gemiava ada eda mia vanai vanai o agoda iboudadai.